Munguu yangu kama kina ndima, wantuhu <hesitation> mifii kina ndima yousela kwasaa kibinda tanga, kibinda kuima, kibinda kutenda mbwai, <hesitation> kutaga pombe labda, <hesitation> kibinda <hesitation> kina majukumu yose, kwa hiyo napendelea santuhu, namba hivyo nitee kimwita saba nkagusegu basi naita, au ntakayogusa kuda nkaita nabwa nalayaha nabuha bodaboda mpaka mheza nkabwia mheza, nado usafiri tuhu naita mpaka kionyeta nkabwia kionyeta nakwea kibwang'i mahada nabuyana nao na bwana natamuyana nkabinda tayari. wenda nambie za huko mlivihi aya nami nauza mbwi za huko, aya bai aha wizwu wangu tayari, basi kabuhao mwetamweri tana, mkabinda kutania vitana basi wana <hesitation> basi kamla mbui ngoja, ngoja mimi unye wauya vituhu, wauya kae, kouya kaya, kauya weukabo mheza wende kutuia hada, wapata wangu <hesitation> ngoja npate soda na wizwue wangu tutamwia, ukabinda basi wakwea gayi wauye, siku nduhu wamba <hesitation> ngoja nigosohe, mbwinduhu <hesitation> kuna ndima yangu kuda, kuja nhogo maana kina ndima, ngoja nitwika <hesitation> nika kaweka uweko kondima wezwue wangu wakoswazi zihi ndima huko, basi wala waha wapo ukwe ugayi mbwa zeeti Wasea hada, kobozi nitihada ntakuda, ntakumuona jamaa, haya bwana mwuezi wangu aya kuna ndima aaniya, abei aha itana aya vipi <hesitation> mbwizi ita vitana kamna tabu, kambia kamna tabu haya, mgosi ngwai wao, woya ntiti nkamuguse waite ndo kumugusa, kobila kumugusa basi wahaluka, wouya we uya hadaa kugure kusingwa mwitamwetamwe kidogo kadinda, basi wauya, wauya maana hada hana kitandi cha kulaa wakuda mpaka hada basi waita mundi hada, yani kama, daika kumi na tano au kumi, wabua hada, wagua usafiri ugwa usafiri basi, natakwambia bana <hesitation> siwakubwa simpotee, hata hoda mbii ntatu afu uye kaya, au upatie uchangangamshe mwiyi, aya basi wekaa hada wapata kidogo kahauyo, wakoya gayi, wakoya gayi ukakwebemu, basi ulye mpata mkaza mkaza iza kaya, keza kaya, basi uzio ndafuze, kwamba haya bwana nipigie, habayi ya tango <noise> kuze ntana kajomba, keza huko kemeta kita, ubwa kemeta mauya na bwali ndanyumba koja neteza niti, ntaeza neti tagwaza neti kuda, ntakuta mnyama haoda bana naoli bwana mkuu pia akiuzu ikawa ninawe tayari nauya, nkauya nkaka wako nakaa Kuna <hesitation> wantu wana sherehe yao nene kahoa, ninakau kaua kupoteza muda kidogo kwa sabu nkeneandima, ndima nyenye wanakifua igokoga niteukau, use wantu bana nendima yenye mablokumaa unacheza, basi mwakaule waloncheza nikabwa hada basi kamna tabu, nikwaba hada pale nikaula cheza, fua wavinaa vya mamonyavyo, basi kakawa kitabiwa ndo yakaya, kini <hesitation> kwaivyo kuncheza kuna tabu wadao, <hesitation> kuwe kuna, kuna mbwintuhu kuda, ukau utakucheza nkuuya <hesitation> benii, kauyao ntabu, kuna kuuza boni pale, maana ni watu na vyee tu, maana ndawaambia <hesitation> mbona kucheewa, nambia <hesitation> mi nkakauwa kuna mbui kuna <hesitation> kuna mbui sasa kiu ukicheewa kidogo, yakini sasa kama ukicheewa aya kibhia kaya mwezi wangu kuna kande, wenkiba wada, kae kikwa nkande wada ukabuya, aya wenda kugona nkigwa maze kuhaka enda kuhaka ukauwe wende kugwa nkande, haya msimu wa hizo mbuya kita huku kitaenda hivi kitahuku nako kinambui, kioona kuna mbwai kuna mwana, hange na matatizo hange, kabwa mwemtii haya wesabu mueleza kuna mbui hivi haya ukabuha aya <hesitation> ukatendaje age miaka mu sanilaizi ibhe, aya kubwaho aya Kugweno na wenzio taari wakini wamegaa, uko mbwishia, kaui yawa mshuligia kawe kauya, kamna tabu, kwa hiyo kiu ya mwezwiwangu, mbwine hizo mkwiitaku kiona we hizo mbwi dasi, naula nyumbani, basi ni hivyo.